<hesitation> ta kuali kuali yó ta dakuochí na anri anria kachí ta nakamichí tele kas kastonxhinxi ná, nayó ngu yitia ta yó xikeonña, yó cineon ho o on. enchuefexia tu hoxa tion yó chí ho o on. toko ta ho o on. tian toque mion tona xa ni chinexhía, a toda konreon chí botoni otu kaxí yó ta kiti yó kuadion ta danravonña ta kiti kuadión ta na ho o on. nakamonña ta tona xa ni nakamónña ta ho o on, na yó kuadion ta nra taxhía ta na yó kuadión ta nó taxhía, nayó kuadion ta nadama anayó kuaion ta nanrukion nunguan konión, honreon ta modo dikán ta kue kueni kue kueni kuan kutuachí, tu dinaga tona ko lulu kinichí tá ho o on. na dakua oniochí na anria nakaxhia xa anria natónxhia, ta tona xa ni kutuaxhí toda xá nratoni mixhi na anria no tachia toda xa kuaó kaston xhinxi xin nayó ta nó tachia xin nayó ta nra tachá a kiti yó kuadión ta konreon ho o on. canal kan mión ta ho o on. dikan dikan dakuachí ta kutuaxhí.